بصراحة البرد ،البرد خير من سخانة ، البرد تنجم تلقالو حلول ، تلبس بالقدا تأكل بالقدا معناها تأكل حاجات جارية ، هكا تدفيك وكل شي ، مش كيما سخانة متلقالهاش حتى حل ، تسخن تزيد تعمل الأمراض تعمل برشا ضغط يولي توتر عصبي ، النفس تضيق هكا وكل شي ، أما البرد ، البرد تلقالو برشا حلول تشرب حاجة دافية ، تقعد في الدار ، تلبس لبسة مزيانة.